إذا كان يعني علي إني أختار نوعين بختار الرز مع الدجاج، لإنه الأرز يعني يمكن تحظيره بطرق كثيرة ومختلفة، والدجاج بعده غني بالبروتين وبي- يمكن طهيه يعني بطرق مختلفة ومتنوعة، فمع هذول النوعين يعني أجدر أغير في النكهات وأعد وجبات مختلفة، وهذا راح يساعدني على إني أتنوع في تناول الطعام، ما راح يكون ممل، وإنتي أي نوعين تفضلين؟